عأدم طبأ الفول لأنه طبأ المشهور في بلدي زائد أنني أعرف أقدمه ازاي واعرف التوابل واعرف ايه هي الحاجات الي تشد المتسابءين أو تشد الشف اللي هيدوء الطبأ بتاعي فهي عجبه جدا